ହାଥୀ ନିକଟଵର୍ଟୀ ପାରିଵାରିକ ସମୋ ବନାଈ କେ ଇସଲିଏ ଥାଈ ତକୋ ଥାରୂ ସୁରକ୍ଷା ମିଡେ। ହେଲେ ସେ ହମେସା ପାରିଵାରିକ ସମୋ ରହୀ ଥାଈ ଔର ତକୋ ସୁରକ୍ଷା ଭୀ ମିଡେ ଔର ଜୈଂତେ ଥାର ଘାତକ ଜାନଵର ଜୋ ଥାନ ହମାନେ ତାରୂପରେ ହମଲା ନହୀଂ କରୀ ସକନ, ଜୁନ ରହ ଥାନ ସାମନେ ଵାଲା ଭୀ ଡରୀ ଜାନ, ହେଲେ ଇସେ ହମେସା ଜୁନ ରହ ଥାଈ ଔର ସମାଜିକ ସହଯୋଗ ଭୀ ତକ ଉମିଡେ ଜୁନ ରଥୀ ବାଲେ ହେଲେ ସେ ଜୁନ ରହନା ଜଯାତା ପସଂଦ କରେ।